Ah pues si ndal minndoꞌ nap xc̲h̲ixtiꞌdzná lo o depende ba giedz pues c̲h̲uꞌnnbeyná minn, pues nap lëꞌ minn c̲h̲uꞌnn saludarná, xneꞌ loná bukwaꞌn c̲h̲uꞌnn‑ná o lëꞌná xkëb no pues neꞌg nada mas.